Ireto avy ny fanatanjahantena fantatro. Ny baolina kitra, ny baskety, ny moraingy, ny lomano, ny tsikarok'alika, <hesitation> ny hazakazaka, ny tolon'omby, ny haiady toy ny zudo, ny taekwondo, ny karate, ny hazakaza-tsoavaly.